Loaʻa ka ʻoma no ke au hou. Loaʻa ka imu no ke au kahiko. No ke au kahiko, ua hoʻohana ʻia nā imu no ka hoʻomoʻa ʻana i ka meaʻai. Eia naʻe, ʻo kekahi hana nui hou kau no ka hana ʻana i ka imu, ʻo ia hoʻi ka launa kanaka ʻana o nā kāne. He hana kāne ka hana imu. No leila, he mea nui ka ʻoma a me ka imu.